Ny isan'ny lokom-bolo misy, raha natoraly no resahana, dia efatra raha ny hevitro satria an ao ny mavo, mena, mainty, sy "chataîn".